جاپان یو ځانګړی کلتور لري چې د اټومي ټیکنالوژۍ سره هم تړاو لري. د جاپان کلتور د زړونو نرموالي او د ظریفو هنرونو لکه چای څښلو باندې مشهور دی. د جاپان ټولنه کې درناوي ته ډېر ارزښت ورکول کېږي، چې له هغه څخه یو ښه مثال د "تکلاش" یا ژور احترام کلتور دی. د جاپان موسیقي، لکه جاپاني پاپ او کلاسیک، هم د نړیوالې کلتوري جاذبې برخه ده.